Ah ts- <laughs> sy de haiko lôtry aloha e magnazava anazy fa e zavatry hitako fosiny misy an'igny akôgn'ane boaty menamena tsakabe igny da misy botô poserigny da misy gazy mijotso lahatagny ka mety igny zase e mety mahafaty gn'afo aminazy fa tsy de haiko lôtry akô gn'aia e fagnazavagny anazy angambany.